Tetaipo Grecia peguareta tanta jou yogurt pepino ,ajo jokua má joureta <noise> jaeramiñovi espinaca <noise> jare kaovireta, jaereta iperatoreta <noise> má principalvae jaeko mousaka jei supereta <noise> erei kua tembiureta jaereta <noise> iñeepema oï jaeramo yande mbaeti mbaté yaikatu ñaenii erei jae jokuae ovea soo jare kavara so má jouretavi <hesitation> <hesitation>